Nchot nyi me nchora ano mfa mfa, nchora ano ka eyum ejagham. Eyum etung ejire nji oki chot kpe mmon aji yim ejum, okhin eyum etung mmon ome bhak, o shiri ye ka otung se chot nna o, a ki yuk. Khin ebhu okhin eyum abharane se ochot, kpe nne ari nfo, aki yuk ejum nji oshira mmon owa. Kpe nne abhime ka eji aki yuk. Khin ebhu okhin eyum eja nji ejagham, kpe nne nyo a yuga chang. O ki kume afo okubhe ekubhe na mmon owa feeeb ka eyum ejagham aji echa na we na mmon owa kpe nne nyo a yuga nji chang. So ejagham ekot me ching ochot nna mmon owa than oji kume ochot na ka etek abharane. Ochot wun etek abharane na otup nchot eya nyi onora ochot. Kpe ene nyo ari ka ere aki yug. Ochot ka ebha ebhara ne <hesitation> we na mmon owa, we na mmon owa na oyug nchot anyi afo. So na otag eti ejame nji n tae, me se abhon achot etung. A ka kpo chot etek abharane. Wut ekadu ago o ki chot nchot na mmon obhing ye bhag ba yen nji, ye achot ka ebharane, ebharane eka nob. De wut ekpi abhon nong aki chot ka etung ejire. Edu afo eyim ebhre eki enob.